مشروبي المفضل هو العصير الطبيعي. نحب عصير البرتقال لأنه منعش. نحضروا ببرش حبات البرتقال ونضيف شوية سكر وماء. بعد، نخلطهم في الخلاط، وبالصح، يكون طازج ولذيذ.